Sabbaraqpi irulle lettuq ku yanu yakkattai e apaqna iyatu lagi misalna rekko mallalengngi nadeq isabbaraq eloqkiq mapperri-perri lettuqdeqto riyullei madeceppa sabbaraqtaq nappai nullekiq lettuq ko tujuangnge eloq iletturi